نحب نتعلم <hesitation> برشا لغات، لكن <hesitation> صعب عليا برشا، صعيبة برشا، كيما اليابانيه والصينيه والكوريه، لذلك نفضل نكون نتكلم برشا لغات على أني نتكلم مع الحيوانات، باش نعمل بيهم الحيوانات بربي، باش نمشي <hesitation> نحكي مع فراشه نقولها شبيك <hesitation> جميلة <laughs> ولا شبيك هاكا لا لا، ما عندي ما نعمل بيها، نفضل أني نتكلم برشا لغات خير، على الأقل ن- نجم نتعرف على برشا أصدقاء.